Tíin na ñaɨ kakudiin dɨ ñɨꞌi iꞌa tɨ <hesitation> ñaꞌadiꞌ ó kuéꞌtɨ kādií <hesitation> ka ñaꞌai ntodo tɨ ntácēi ɨꞌkɨ tɨ́ vi kueꞌnu tɨ né kaitɨ itá vi kōꞌo tɨntutevi nta kóo kueꞌnu tɨ di éni ñaꞌa kueꞌnu tɨ vi. <noise>